Oli babé nang umugoor babé busonténoor bara éjoole. Nang umugoor bétito jaraam séét nu kanto mutaséén wala nu kanto gufira gutaak wala nubajul babu étuhuur écéé uyubo étuhuur écéé nuŋayo nubanto nutogooñ utogooñ nuŋaar ukook to ukook to ling ñé nukaat to ba- ba basonténé bara éjoole éém